لو خيروني بين أن انا اعيش في عالم خالي من الكوارث الطبيعيه وعالم خالي من الجريمه هختار عالم خالي من الجريمه لأن الجريمه دايما بتهدد المجتمع كله لاكن للكوارث الطبيعه ممكن تتحل بعدين يعني وكمان ديه حاجه من عند ربنا لاكن الجريمه ديه بتبقي نابعه من الإنسان نفسه وكمان الجريمه بتأثر علي المجتمع بأكمله لأن الكوارث الطبيعية بتأثر علي جزء من المجتمع بس